Pues juech dun manayn jue yë kap yëdun chyëpë tyun jue yë na jën mëdum nä kut'sidëb tëkë jadyjtëpë y të najk tëkëy tëchkëbyë.